Manao anizao moa ñy mombamombany ñy sakafo <shushes> a ejipta añy: -Rozy ao tea hany masiro ro tea hane avy bakaminy ñy zava-maniry noho ñy hena ;manahaky anizao ñy kosary ,f ff fangaro tsaramaso ,sôsy tômate, no misy vary ,ñy pastà misy poavra no misy tongolo; <shushes> misy koa ñy falafelle zao ,misy ñy masi ,ñy fihinanan-drozy azy ,misy ñy fomba fihinana, rozy añy tea hany.